anin wo duga dubeten anin shati aratan dufe armuma bitennoa be <hesitation> ammotu bahati hamtu, bahati dansa hinkabu anin kun aratan shati aninn fed armatant hindargennee dun ralle fudedi shati saizi tintiya deki ana borbadi tamal kiyya guyya dibi malatin gar dibia woya futte rake fudedi shati ta size tintiyyane kas ana kai ili mal anin egere ar dufe bitenno duffet shati sun tamal kiyya annen kasit dargede woya an fait woya an get taakasi kayyeda